A më dëspias chë l'ast avü' üna brüta giurnà al travai, speru chë duman a sëré me mei e speru che la situasiun a meiuru e che t'pöve truvete bin duman sensa d'autri prublemi